هو جهد بشري بشكل أساسي بس بعد خلاص يعني الآلات بيسوون كل شي مشاعر عندهم تفكير عندهم فن عندهم تحكم عندهم منو يدري بعد ممكن يحكمونا في يوم من الأيام وتصير حرب بيننا وما بين الآلات لأنه أردي بيكونون نفسنا يعني بس الاختلاف بيكون جوهري